Maro ndraiky karazan̈a voankazo ai! Hita a Madagasikara zen̈y tsy_anisany zen̈y ôhatra, fraizy, katakataka, pômy, <hesitation> konokonona, manga, letisy, gavo, ôranzy, mandariny, fine, <noise> tamarin, rezin, irô àby.